तोता बारा माँ बोलोंङ की जो जो चिडियू पक्छिया चीन पक्छिया, पक्छियो में सबसे बुद्धिमान पक्छी ची बल और वो तोता जन हम भूल लगया जो जो हम बुन वही तोता भी बुन जन हम बोलला राम राम तोह तोता भी राम राम ब्वन और मिर्ची खान वो बहुत मिर्ची खान वे ते हम जती मिर्ची खिलूंद